مشان تسوي ايميل شخصي جديد أول شي بتدخل علي الموقع الي تبيه Gmail أيا كان الموقع و بتضغط علي إنشاء حساب شخصي جديد بتعبي المعلومات مثل اسمك و رقم الهاتف و كلمة السر و اتأكد أن كلمة السر تكون قويي ، بعدين تضغط علي التالي و تعبي المعلومات الإضافية و بتضغط إنشاء حساب جديد ، و بكدا حسابك يكون تم انشاؤه.